Cwii tsꞌaⁿ jeeⁿ majndeiꞌnaꞌ na nnda̱a̱ nncwanoomꞌm na chaꞌtsoti xjeⁿ na macanda̱ ñꞌoom na mayuuꞌ matseineiiⁿ ee majndyendiiꞌ nnꞌaⁿ cwilaneiⁿna cwii ñꞌoom na tiyuuꞌ juunaꞌ cweꞌ chaꞌ na nnda̱a̱ na nncwañoomꞌnaꞌ joona cwii nnom ꞌnaⁿ oo cweꞌ chaꞌ na nnda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ na ticꞌoona cwii joo yuu na cwii xꞌiaana matseicantyjaaꞌ tsꞌom nnda̱a̱ nluena na xuee jeꞌ xocanda̱a̱ jo̱ ñequiondyuꞌ ee xuee jeꞌ ticanaaⁿndyo̱ ee xuee jeꞌ waa na matsꞌaa meiiⁿ na tiyuuꞌ na tinaaⁿndyena xeⁿ nchii joona cwilaxmaⁿna cwii tsꞌaⁿ na wanaaⁿñe cweꞌ jnaaⁿꞌ ee na tiñecꞌoona ñequio juu tsꞌaⁿꞌñeeⁿ joꞌ na cwilꞌueeꞌndyena ljoꞌ na cwiluena joꞌ chii luaaꞌ cwii nnom ꞌnaⁿ na maꞌmo̱ⁿnaꞌ na cwii tsꞌaⁿ tixonda̱a̱ nncwanoomꞌm chawaati xjeⁿ na macanda̱ cwiluiiñe cwii tsꞌaⁿ na macanda̱ ñꞌoom na mayuuꞌ mateineiⁿ xeⁿ nchii niom xjeⁿ na cwii tsꞌaⁿ tiyomꞌm oo matsoom cwii nnom ñꞌoom na tiyuuꞌ oo machꞌeeⁿ cwii nnom ꞌnaⁿ na tiyuuꞌ joo nnom cwii tsꞌaⁿ oo ñequio cwii tsꞌaⁿ.